Alura për fe 'na coza bin faita a tuca pìé a tuca pìé la verdüra, taiela a toch, bütela ëndrinta a la casarola, pöi tüta sorta dë verdüra, ansi pi a n'a ie pi a ven bun-a e pöi t'la ëmpinise d'acua e pöi t'la büte a cözi, a la fin t'ie büte magari ën fil d'öli ch'a i da cul cul cul përché e t'ie büte anche ën po de set ën po de lon ch'a lu rangia ën po, ën po dë sal o lon li